Oih, ma tahtsõ tegeligult sullõ üldsegi sünnüpäävä üllatust tetäq, aga nüüd sa rikset kõik är. Sa olõt nii halv sõber. Ma-i tahaq sinoga inämb sõbõr ollaq. Ma-i kutsuq sinno umalõ sünnüpääväle.